Ma al e impurtant andé a l'üniversità, se però andeisu tüti a l'üniversità ël rest dël mund coza a farìu?